Raha hoe izaho no olona farany indrindra eto an-tany dia ny hataoko dia miandry an'izay tsy hampahaeto ahy intsony koa angambany, izay